Raha ataon̈'irô paingoin àby io beky irô mafana fo ndray amy ny tan̈y manintsy, mba ataondrô, atatesan-drô tan̈y manintsy. Pliomagy ndrô zen̈y mateviny, ten̈a matevin̈y tsara, avy eo vôndraka koa zen̈y amy ny lapo ndrô eo. Karà zen̈y no azoko hon̈ono tsara.